نحن نفضل انا نكون عالم مشهور، التعليم المشهور يفيد البشرية أجمع، أما الفنان أو في فئة خاصة والتي تراه فقط، أما العالم يفيد جميع البشرية سواء من يعرفه من لا يعرفه، من يراه او من لا يراه لأن العلم يورث ويدرس في جميع أنحاء العالم.